أكتر نوع متاحف أما أحب أزورها هي المتاحف الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمة بالذات في الأقصر وأسوان. لإن المتاحف دية أما تورينا عظمة الأجداد المصريين وعظمة الحضارة الفرعونية القديمة وأما تورينا الناس دية عاشت كيف بالذات لما أشوف اللبس بتاعهم والأسلحة اللي استخدموها، فالواحد أما يحس أنه سافر خلال الزمن.